<hesitation> Waajibi kaa so wanaa lanɗinaa, arannde fuu, ñaandu maa e yardu maa. Caggal muuɗun, tawreeɗaa sawrumaa walla kaɓorɗe maa. Ndeentorɗaa daabaaji ladde. <hesitation> Ana waawi ɓeydeede hen taweede aɗa anndani ladde ndee walla nokku to njaataa to. <noise>